Шона мӯйро ҷудо ва рост мекунад. Дандонҳои он гиреҳҳои мӯйро мекушоянд. Ҳангоми шона задан, мӯй нарм ва тартиб меёбад. Он инчунин равғани табии сарро паҳн мекунад. Шона як воситаи муҳими нигаҳбонии мӯй аст.